Sanne won daabaaji yogaaji hono muusuuru e rawaandu en e nay en, hono mun welde yewtididde fuu walaa. Ɗinɗon daabaaji, aɗe waawi wiide ɗi daabaaji nokku annduɓe ɗi ana anndi ɗi kañun kaa. <hesitation> Iɗi ɓadii yimɓe sanne. Ayyo.